Iya̱m achang ìgwak le iya̱m va̱ nak kang nlà pa̱ mbwai iyap nchang i gwala ka̱t ko kuma te nra ìgwak pa̱ te. Iya̱m va̱ unəm iya ka̱ atak nrəng nal va̱ uza̱ ko ayada va̱ nrəng nnap anəm ka̱ atak iya̱m va̱ unəm ka̱ ntəm va uza̱ ka̱ nəm ka ashe apambin le nna i na ra gwala unəm kang ya mi te mbwai ina ura igwak ka̱t kakul pa̱ ura ìgwak pa̱ te i ya ka atak inan yap nya ka̱ mbwai ka̱t kung inan dem na ka̱ inan te aga dap va mmaɓu ko te ɓu ɗinchi inan ko inak ɓu te ɓu ya ka̱ ra igwak ka̱ pa̱ u nyi yi pa̱ inan pa̱ te u wai na ko nza̱ iyam go uda ranggo nna nata te a ya pa iya̱m va̱ uzo na bu kan ko ubwai kat te bukan ka wopa. Parim te ka tak a ta te bu yan nra igwak ya ama mpak pa̱ uya unəm ga mbwai ka̱ ɓu ya ka̱ nra igwak ka̱t na nak te nlà pa̱ wa pa̱ mbwai i na nra ìgwak ka̱t te nra ìgwak. Pa te mi ya ka tak nrəng nnap nvəngva̱ unəm ka̱ uməm wa ya uvrngva̱ ndak tatala te mbwai ka̱t kakul pa̱ uza̱ nyiyi pa̱ ubwai te li ya n aga iya̱m na onəm ama wa va̱ onəm ya nyi nnap là, la pa̱ mbwai iya̱m iri va̱ ka̱t te wantana mbwai iyap nra ìgwak ka̱ ura igwak va̱ mbwai i na unəm te iya ngga walang pa̱ da̱p a ya pa̱ mbwai ta a ya iyam ka̱t te ura igwak ta mma i ya ka̱t na pa̱ ana ura ìgwak re onəm iya ka atak, nəm ka̱ igawk inan te n ra igwak va̱ i təm har mbyet ka̱kul nva̱ ta te mmami ka̱ nlà pa̱ mbwai i ya ka̱ na ra ìgwak onəm ka̱ ashe ntəmtəm ka̱t onəm ma ya pa̱ makmak ova̱ n ya chit oma ya ka̱ mbwai pa̱ makmak va̱ n ya chit oma ya ka̱ mbwai pa̱ makmak oma ya ka̱ mbwai pa̱ genggeng oma ya ka̱ mbwai. Pa̱ makmak oma ya ka̱ mbwai pa makmak oma ya ka̱ mbwai pa̱ gənggəng oma ya ka̱ mbwai pa̱ makmak va̱ onəm ka̱ nəm ntəm ka̱ shinshik onəm oga ndur ama ka̱ nna pa̱ te oza̱ ya ka̱ ra igwak ka̱t, kana pa̱ te oza̱ ko nza̱ awalang nggo te oma ya ka̱ she ndaktak te n là pa̱ Mbwai i- iya imwa nɗom unəm ama ɓa pa̱ i na nra ìgwak unəm ka̱t ka̱kul nva̱ ta te nya mi te mmami le mmami ka̱ là pa̱ iya̱m va̱ i na nra igwak unəm te unak igwak ku ponthinam nyi ichenme chum a pouthinum keshi utim anim a ya pa̱ unəm nyi chit wantate ko uza̱ wa ka aga te unəm iyi chit n pak ticat iya̱m va̱ oza̱ kang ɗon n nəm ka̱she awo apouthinan to porthinan wa na nra ìgwak a bapa mbwai ka̱t ka̱kul pa̱ onəm mma ya ovəngva̱ aram mbwai uka̱m kashida ka̱kul pa̱ oza̱ rəng pa̱ a ya pa̱ oya mbwai chitto oya njulchit oya ra igwak chit ama kana pate nvəngva̱ oza̱ ga ya mbwai ta te oza̱ ga ban i pipin pa nbwai ta onak ozo tar keshi ndakatak ozo ya ubwai ya ama oza̱ har ka̱ ashe ndakatak nvəngva̱ na oza̱ ya ka̱ shishe ka̱t awalang vo ona ya ka̱ mbwai chit ka̱t a te ka̱ ku nva̱ta te mmami ka̱ là pa̱ mbwai iya ka̱ na ira ìgwak onəm ka̱t nyan pa̱ mbwai i mwa ɗom ka̱ ntəm.

Pa̱ mbwai i na nra igwak ka̱t iyəngva̱ i na ura igwak va̱ unəm te na to ɗak pa̱ unəm a yar ka̱ ìgwak wo pa̱ iya̱m va̱ o ya te na ta iji wo ivengva̱ ka̱t te ji wokat kat te pa a wakang vo polo ya aya da vo o ɗom te achu chit kat ta̱ uva̱ i na iya̱m ta onəm pa̱ pa chichat te uwa uponzhinan a to unəm va̱ i na ra igwak ka̱ təm ikangkang ka ta mi te inan ɓa pa̱ mbwai ka̱t nva̱ng pa̱ iyen vata naal pa̱ n kaa̱pal ishi nnap va̱ ta pa̱ mbwai i na nra igwak na do kat te mbwai i na nra igwak ka̱t a wan va̱ nlà chit te nya onəm chit pa makmak vəngva̱ tar ka̱ ashe nra mbwai te oza̱ ga tar ka̱ she nnap nəm pa̱ ɗonggɗong nkukur kukun. te iriri oza̱ a zhi kaku izeda kakul pa̱ oza̱ ka̱ ɗon mbwai oza̱ ka̱t va pa̱ ambwai i na nra igwak na wo ama mbwai ga na ura igwak oza̱ ka̱t mbwai ga ko oza̱ ka̱ zhi mbwai nak onəm nak kan nəm apabim <noise> va̱ nji oza̱ ka̱ ta kakul nva̱tate ma kun là pa mbwai i na ura igwak iya̱m va̱ na nya igwag unəm.